Mbô ahezagna ôhatra, <hesitation> ôhatra misy ahandro itan-tegna regny e, nefa tsy hain-tegna mahandro azy, to nde manj-ôhatra zao manjary zahagna amin’ny internet ih, de angalàntahan-tegna alen-tegna ognony raha jiaby <hesitation> ampianarigny avy akagny minje <hesitation> ampiarign-tegna zaigny e, managno pratika antegna to nde ataon-tegna raha jiaby ampianarigny avakagny. Ahezagna mahandro koà igny.